أفضل أكون عالقة بروحي على جزيرة. لأن وجود عدو لدود ممكن يزيد التوتر والمشاكل، بينما الوحدة صعبة، لكنها تعطيني فرصة أفكر بوضوح وأخطط ان أكون بدون نزاعات إضافية. بعد فترة، ممكن أتعلم كيف أعيش بروحي وأستفيد من الموارد الموجودة على الجزيرة. الوحدة بتكون تحدي، لكن بتخليني أقوى وأكثر استقلالية.